Mɛpɛ dɛ nkyɛ mɛtsena ewiadze a ͻsɛɛ rennka asaase no kyɛn dɛ mɛtsena ewiadze a ewisɛm biara nnyi mu anaa ewudzisɛm biara nnyi mu. Osiandɛ, s - wiadze a yɛtse a asaase no, berbiara, ͻhaw anaa atowerɛnkyɛm bi to hɛn no, ͻyɛ a na no mu tsena no yɛ dzen. Osiandɛ aberbiara no, ͻwͻ dɛ esan hyɛ abrabͻ fofor ase. Na afei ͻdze ewuwu ewuwu na ͻhaw na amandze ba.